Nyateƒea mgbe be wòm gba gblɔ̃ ye o, amedzɔdzɔe ɖokpe me le agnigbã ya dzi o. Kaka ya gblɔ be, kaka ye dzɔ wodzi ye kaka kpo ye va ɖo fiya via kpoa ye me ƒogbe kpɔ oa, ya ƒo ne nɔwò kpɔ, ya ƒo ne tɔwò kpɔ. Ye kpɔ srɔ̃wò ne xɔmea, ya tona nyawo nɛ kaka vɔa yava ƒogbe nɛ kpɔ. Gake voa ya gba trɔ va dzra fima ɖo, egbe ƒoƒoa, mesiame ƒoe. Nye ŋtɔtsã ma gblɔ fiya be meƒoe, ye wɔ Mawu be mì ne dzra mìabe nuvɔwo be nu ma ɖo, ya ƒoe voa atrɔ va dzre ɖo looo, mì ƒo na gbe Ein gbeƒoƒo me nyo, voa mì wɔnɛ, nuvɔ̃ ye le eme, nuvɔ̃ le gbeƒoƒo me. Egome ye be ne ewɔea, kpɔgbɔ be na dzidzɔ wowoe, ne ewɔnɛ kpoa dzidzɔ. Kpoa gbeƒoƒoa nuvɔ̃ ye le eme, ya dogo nu vɔ̃, ya dogo nu kli gã ye le eme, egɔme ye be nya yi ne etɔa, nya mele eteƒe o. Wo va yi dzi kpɔ eva yi he gbegble va dziwò aɖe, ya be ameɖe ye wɔ ku ye vɔa wò ŋtɔɛ woe wɔ ku ɖokuiwo looo nuvɔ̃ le eme.. Ein nyateƒea, egbeƒoƒoa eɖewo lia, yava yi ɖo eteƒea, ele be eva yi ɖo ŋɖewo kɔ keŋ voa gbema kpo ce ya taŋ ƒo tsaƒe yeee, ya tea to le nenema ƒe nu me. Ena be ya ƒo gbea, ye axa to le nenema ƒe nu me, adzra nu ɖo, ye evi agã nɔ le ɖowo me, evi awɔ numa le ɖewo me. Voa egbeƒoƒoa ɖewoa, enu le me ya tsɔ azã loo